मोर् जानल जुत्तन्के नाम यी हैं। कन्भर्स, स्निकर्स, बुट्स, पार्टीसुज, स्यान्डील, बोट सु, हिल्स, गोल्डस्टार जुत्ता, पेन्सिल हिल, फ्ल्याट हिल आदि।